Pala mi paga negocial, pos yo diva mu apreparau. Alo primeru bichea comu es la paga corrienti en essa endustria o impresa. I prepara argumentus pa tú esprical porque merecis el salariu essi. Ena juntança ai de tenel confiança i sel profissional. Craru, alogu escucha los proponimientus dela otra parti i contesta de horma razonabli. Assinque con respetu peru sin mieu i palantri, chacha!